कालिन एक अस्वग हो चे कि घर नमण अधिकतर उप्योग में करेज। कम्रा होन में लगावेज और कालिन सुन्दर से सुन्दर रजेगासे कि कम्रा भी अच्छा देखाए। बड़ा-बड़ा हाल नमण हर जग मतलब कोई सभा हो, मीटिंग हो। मेहमान आया होई मह सब जग कालिन को उप्योग होज। मतलब और भी कई जग पर अपन पलंग हुण पर भी डाली सकोज। और सुन्दर से सुन्दर कालिन का लोग उप्योग करज, मक्तमली हो। जैसा दरी का होज, कई तरका कालिन आवज बिछाओन का उनको हर जग उप्योग होज। मतलब निकाई तो कालिन से घर सुन्दर भी दिखट, बिछावट हुये ली रहतो।